डेनमार्क ने संस्कृति डेनमार्क आराम न आनन्दन अनुभूति। हुआ जाएं वारलु देश जाएं <hesitation> आदिकारिक। भासा जाएं खान पान करते जाएं <hesitation> इसमो। ब्रेड इस्टेक्ट <hesitation> फ्लेश्क डेनिश पेस्टी जाएं। लोग पिरेचें इशाई धर्म अपनाव जाएं लोग डेन्मार्क धर्म निर्पेक्सेच। न समाध सेवी चें मामला मामला मीडियास मार्क फेस्ट लाउन। न क्रिस्मस जाएं महतुपूर्ण चें लोग कपड़ा पेरेच पारंपरिक लोग। कपड़ा चें संसक्रित्री नरत्य डेनिष लोग बाला डांस। <hesitation> न अधुनिक पाप संगीच चें सेलिन मामला में परकर्ति प्रेम कजी महतू अपे।